Nahazo vôla bôka amy lôtery za, raha ataoko vônaloan̈y, manangan̈a asa mampiasa vôla zen̈y oe ino asa ten̈a afahan̈y ity vôla ty miodon̈o, avy eo man̈ataha lafamy jiàby tsy man̈ana ren̈y man̈amia vôla an̈any ren̈y, avy eo man̈ano raha mamparavoravo zanakà ten̈a.